Faleminderit. Nuk di çfarë do të kisha bërë pa ty... do të ishte shumë më e vështirë të përballoja gjithçka vetëm. Prania jote më ka dhënë forcën për të vazhduar.